Fomba mahomby mba ampihenana sakafo aririam-potsiny ao an-dakozia voalohany aloha rehefa sakafo de izay tena sahaza an'ny tena ihany no andrahoana, zay fatatriny tena izany hoe lany ah de izay ihany no andrahoana moa rehefa tsy vita mo izany izay ah de <hesitation> tehirizina ao anaty vata fampangatsiahina ze ambona sakafo tsy lany ah de iny ihany no afanaina amin'ny hariva atao sakafo.